Jigarrang haqida o’ylasam yoshligimda hayvonot bog’iga borganmiz. O'sha hayvonot bog’idagi ayiqcha esimga tushadi u ham shunday jigarrangda edi <hesitation> Biz unga olma berganimiz uchun bizga salom qilgan <hesitation> shuning uchunam juda esimda qolib ketgan.